Gny e kombarika e, da manampy amin'ny fanorena sy ny fanamboara amin'ny fanomeza toera azo antoky ho an'ny mpiasa tany. I io koa da manampy amin'ny fanamafisa gny asa.